Kuis tüütäs trükli? Puutri takah um trükli ja puutrist tulõ juheq sisse vai või ka läbi õhu tullaq lainõq. Ja tuu digitaalnõ värk, miä puutrist tulõ, tuu trükitäs vällä kas teksti vai pildi kujol trükligaq.